pesawat ge semaa ene ma pila-pila, ene ma mesin sedaba pesawat ge madoya sema mansia yang sodagi pesawat ge, anggena ene ma ronga pilot, aa genaa sodagi pesawat gee mustii mansia gee ene yo skola la balajar sodagi pesawat gena, kalo ona fang rai ge, aa nggena ona so dagi pesawat ge ena ene maya rai ma, karna sodagi pesawat ge harus sema ena ma ijasa yali.